طعامي المفضل هو الكسكس. لكن في الصيف، نحب أكل السلطات والمأكولات الخفيفة. في الشتاء، نفضل الأكلات الدافئة، كيما الشوربة والملوخية. تغير الفصول يؤثر على اختياراتنا، وكل موسم يجلب نكهات جديدة. التجديد في الأكل يجعل التجربة ممتعة، ويضيف تنوع في النظام الغذائي.